Obuthuku obunene erisoma esyandimi esi sikathuwathikaya eribya ithwangaanakania n'abandu, abalhwire omo bitsweka ebi ebi- ebi ebisu ebithasosene, ithwabya iwa ithwanganathoka, iwahika ahandu iwabirithalha betu iwat iwathoka eribulya, n'obuthuku obunene eriminya esyandimi esi sikathuwathikaya, iwabya iwanganahandika ng'o iwabya iwanganahandika ng'olhusungu iwangana iwanganathoka erilhuhandika, kutse wamahika ng'ahandu omundu iwangana iwanganathoka erimuhandikira ekindu omo lhulimi, neryo inakiminya inathoka erikusubamu ng'okwawukayisunza, n'obuthuku obunene esyandime esi sikathuwathikaya kale ng'okwa abandu erirondya emibiri, wukanasangana ibabirikuha omubiri eyu, abandu beyu olhulimi isiwulhwasi, neryo ee kundi wu wukabya isiwangathoka erikania n'abo, ekindu eky'o ikyakukakamirirya eriminya olhulimi olwabakakanaya neryo nuku wanathoka eribya wukakania n'abo ndeekee isiwuwithe ebindu ebikakusubaya enyuma.